Aranni komi wiyata mo otokka heɓugo nyalanɗe jei So mbaɗɗo maa ena yiya njangude deftere caɗeele, miɗo waɗtiraa: Yo waɗtu ngantangal ngal e ngantangal ngal ngam heɓde hollire njangde, e yo waɗtu waylude jammaaji kala kadi ngam njippa njangde. Yo mbaɗɗo maa waɗtu anndude waawde ɓeɓɓe deftere ɗe aranii kadi waɗtu jaangata haanude kala dege ɓuri ngal.